Wakak kol a gat ep waswas onep baran kon munmun peh na di khep liki gau ting na di sisirai lik gau. Ining ep baran me't khip liki khon falinon matol, khon gos soi ep dur ting lon to lon barim, iartim na me't wuvur lik gau bhel i tumarang laulau hol gau. Me't rereh kipar liki ap me't lon liki onep hap na di sirau liki gau khon khip soi- ep dur sur el ragai ep fom matol sur el wakak. Ep baran saloh na ting onto lakman, iru ruh falinon barsan ning, ep porpor ap ep ghe's. Me't kipas liki khon ining foh baran ning. Toh me't gos lik toh hioum matol, na peh na mato an lik kating on ep iamiam gau ap me't malik isis. Me't gosh ep falinon matol, sur na ep falinom matol el nosnos akak ap me't el kekep las ep barsan. I kipsol toh tin saman ning an falinon matol. Ep baran sen na me't kehkip liki khon falinom matol. Me't reh liki nah, ureh munmun orois, ato reh khe'p sen ep karkar aningau sen. Mato kireh lehleh mah kanak mato bas lau isen iding ep baran ning ep sop na me't reh munmun akak on- kating an falino di, ting onto hap an falinon ep barsan na ireh tobonon. Me't reh boran lik pheh oni ding ep baran ning onep falinon di- Ragai ep falinom me't el wakak sur ting na me't el an ka gau. Matol lan onep raring onep rah o ep kirai kabot o ep taem rak moh na bar mungmung dit nuki ome't. Me't bos usim to baran ning na sur kon tur lapotor inep tarai. Sur na ep tarai gong dit woh sakai kep falinom, me't o warwar ome't o warwar kum on me't. Napeh na khol bolos an matam ep tarai ap diat eld knak, ah, e dmanding ep to bomon barim o phelphil ading on. Ining toh warwar ning ep tarai khol dit reh pari i- ep baran ning- Wakak to falinom matol sur matol ep <noise> falino matol el wakak ap khon kes ap khon tur kiom la potor inep tarai. Api ning a reh, ap wakak inep baran api nangan khol ep tarai ap ep falinon ep barsan iken khep lari tur, kating onep taem barah sen. Wakak khol ap isah.